Achame chito soo weree nee nepaipachinipichi, netache piiki nechame cheiso, achame aker chito kolasu jehova achame kapisa, achame chito nechame teset ap tai. Achame chito netoreti piik, achame chito ne akangkotugul kopaipachinpiki, atkang kotugul kotache taek eng konyii, akachame chito nechame nechame somaneti. Akachame chito nechame piikap kokwenyi tukuli, nechame piik ap orenyi tukul apaipachinii kasisiek chii paisyonik chiik achame inendet.